Rô ampoly an̈aty tran̈o nakà zen̈y aroe araiky amin̈any io nisoaran̈a <hesitation> herinandra aroe zay fa araiky in̈y nadin̈y ela oe izy io <hesitation> fa nisy fanjava aroe zen̈y nidôko taminay tato fa araiky ambadika zen̈y matetika robaka.